Be le cerniere di vestì, la classica zip e ël funsiunament a ie tüti, a ie tüta 'na serie d'ganci che cuande la tire sü a së sara, cuande la tire giü a s'duverta però ël funsiunament precis al e ën cazin, comuncue bo